اللون الأحمر عندي يرتبط بالحيوية والطاقة ،وأحيانا بالخطر، أو الحذر أول شيء يخطر في بالي هو الفرح ،والإحتفالات مثل الأعياد والأفراح لإنه لون قوي ويعد شعور بالحماس بعد، أحيانا يرتبط بالحب والعاطفة، مثل قلوب عيد الحب، يمكن يكون في تحذير <hesitation> إشارات المرور، أو النيران، الأحمر لون دافئ وملفت.